Madagasikara, Japon, Korea, Shina, Etazonia, Frantsa, Singaporo, Malezia, Indonezia, i Inde, Egypta, Taiwan, Nepal, Mozambika, Tanzania, Kanada, Meksika, Ekoatora, Peroa, Alemaina, Rosia.